Toetra anagnana aorita an,a aorita alongany manantsegna izy, ino izakansena ananjy hoe manantsegna izy a? Satria rehefa ohatra ka hoe alenao izy an de tonga de misapalopalotra amin'ny tagnanao de izy misapalopalotra amin'ny tagnanao igny ndrendreka mamoaka ranon-draha de le ranon-draha avoàkany a fiarovana, ndrendreka koà izy ranon-draha avoakany igny a poizina de ndrendreka hoe mahafaty na karakaran'izany.